Pues më yë nëjo'otpë este i'ijpë tambien yë nëdo'okë, i'ijpë tambien yë e'exë, jedun xa'ajpë o'oy, jedun xa'ajpë kë'ix, este may jadun në jotyë jya i'ityë pero cap nëwëbë o kap ech këx nëwëy mëdyajtë du ji'ib në jotyë yaj pa'adpë.